Bagi ulun sorang lah amun menelusuri nang adat istiadat, kakawinan itu tu penting ikam jadi lakian amun kada tapi manganal dingsanak dingsanak pasangan ikam kan pasti ngalih kalo latar belakang keluarga kena orang yang jadi bini ikam nih harus kam tahu jua siapa tahu bini ikam ni sakalinya latar keluarganya orang nang kada tapi beisi habis itu ternyata binian ikam ni bepander keluargaku ni sugih sekian- beisi harta sekian sekian sekian jar padahal kada lalu- lalu nang bini ni kisah kena acara ini aku lah menduit akannya kena acara ini ni akulah menduit akannya, kena tu yang kayatu kayatu tu beimbasnya tu lawan kahidupan pas sudah imbah menikahnya, imbah manikahnya kena tahu sekalinya keluarganya kada beduit, sorang ni sama kada beduit jua apa kada runtuh tuh kaluarga tuh, amun kadida kajujuran mun jar orang tu, jadi amunnya masalah latar keluarga kaya apa kena. Proses prosesnya kawin eh kita ni kawin kawin ai sebelum menikah ni kawin kita ni, cuman kan amunnya secara amunnya secara formal yang kayatu tu wajib lah kita tahu supaya kita ni se- sama menjaga jua tu, sama kawa menjaga jua, sama sama kawa baaturan lah baaturan meulah kasapakatan beramian besamaan supaya keluarga tu tetap eya- rakat, supaya keluarga tu tetap rakat, keluarga ni kada saling bebungulan betambuk tambukan ikam membunguli anu binian ku ni ikam membunguli anakku ni bah kenakan amunnya sudah bakaluarga timbul ada masalah kaluarga nang seganal itu tu ngalih jua kalo jadi amunnya handak ke- kehidupan yang menikah habis itu ikam serius handak beisi anak tu bekeluarga ada alangkah baiknya ikam ni umpat tarus kayapa perkembangan keluarga ikam, kayapa perkembangan latar belakang keluarga ikam, bukan berarti kam ha- handak umpat tarus urusan buannya kada. Ikam memantau oh ini kena mehaur kada lawan kondisi keluargaku, masalah si adingnya biniku nih kena mahaur kada, lawan masalah gawianku diluar atau masalah keluargaku jadi itu tu kawa meolah ikam tu bapikiran lebih dewasa lagi jua anggapan tu kita mansu- mansurvei, anggapan tu kita mansurvei, kita mensurvei supaya apa, supaya kahidupan keluarga kita ni kena imbah manikah tu kadada nang amburadul kadada nang haur behabutan kadida, mehindari yang nang kayatu kayatu dihindari lah.